Karazagna ankanjo haiko zao ai maro be: <hesitation> misy zao zipo, kazaka, tee shirt, de patalôgno, short, de robe, de paltô, jogging, debardaira, <hesitation> soutien gorge, de silipo, de je m'en fous, maillot de bain, slim, patakoro, veste, lambahoany, impére, de boyfriends.